أول شي حدد الأشياء اللي بتاخدها وقلل الغير ضروري أطوي الملابس بشكل مرتب أو لفها. حط الأشياء الثقيلة في الأسفل والخفيفة فوق، خلي الأشياء اللي تحتاجها قريب، تأكد كل شيء محكم هالطريقة.